راح نقولو واش حوالك أنا شيما شنوا رايك في الحفله هاذي؟ الجو مليح صحا بعدها نضيف كيفاش نعرفها الحفله هاذي معزوم من طرف حدا من صحابي و لا حضرتها بالصدفه، نحاول نكون مرتاحه في الكلام معاه و نضحك شويا معاه، نتعرف أكثر على إهتيماماتو و الأشياء ليعجبوه و أكيد نحاول نخلي الجو خفيف و مريح هاكا باش يحس روحو مرتاح.